Yanduti reta oyapo vaera inimbo iyeƚpe reta jaeko omboƚpƚ oyapo reta jaeko mopeti inimbo cera jei supeva jokoguiko jaema omboƚpƚ oyapo reta kurai omuatäta reta jare ipuere vaera jokoropi jovaiso reta oyapƚ ipuere vaera jou pƚpe jaema ipörako jaereta inimbo oyapo ranga rangagua